É ā´meh ma kɔ nɔ´bēē si. ale m´bēē āā a´ken kü buah ee. aba kèrè bueh beke. e ̄ wèè lu´u néé mm̄pie ne ne̍e̍ baa lo̍o̍ ne̍e̍. ē dōō kēn ali bēē amà. nu yɔr maa ne̍e̍ bu kera kera si lōō dēē. E ̄ a lu m´da taa kɔ. lò m´bèè dòò lò nu. m´bèè su yea-ba ne adō néé nyorne be̍e̍ kɔ néé kpugi naa le ba āā ụ̣ ̣nyorne be̍e̍ kɔ kpugi naa ye le ba ébèè bòán lō ayɔ lōō lɛa lō ye. Pye sor aba ɛm é bèè lō pie sah wa neh. a̍òòō kɔ maa maa néé ā ụ ̣sor ā´si´e bee. sor e̍ ụ̣ ̣. tɛma lōō āyɔ lòò Ere sigha lōō néé aküu-òò yii tɛ̄n. ere sigha lòò héé aküu-òò yü lo̍̍o̍. Lōō pya bāghàn nɔ a̍bee pyà nɔ bèè lo ̄ o´bāā bāghàn waa lɛɛ tɛ̄n. kpugi ba kɔ lòò dòò kɔ maa abà āā dāā kɔ kɛɛ kɔ bāghàn´ea tɛn bèè dòò kɔ maa aba baa!!. Lō kɔ dōō meh-isi wèè baa. ba kɔ waa wa bàà´e bāghàn lɛɛ ten dōō kɔ ma abà baa bia bu bii. aba ɛɛ bii ku kuma kēn sah o´le aa gɔ cyɔlòò dòò kēn pya khana kɔ dō. kɔ waà gɔ zoyɔlo̍o̍. lō waà gɔ bāghàn bāgha̍n gɔ´a afɛ̄h. And, ɛɛ si ká ayɔlòò é´a le lòò néé. Āba sor òò lɛa bāgha̍n tɛa āā. zui o´mii. zui aba ɔɔ ɛrɛba nu o´de naa dèè kɔ waa dē nu. Pye-sor o´le, oodãh kege kwene mong nɔ bèè ã teera ãã bu o´akpong sah à yii bu´am. Sor ãã àà bu, à yü´a bu akpong sah a´bèè aheh taaghàn ã dòr kɔ bãghàn naa lee kɔ a´tɔɔn a´loo. Pya nu anua m´bèè dãb si wèè kum, lu néé bàà lõõ néé neh néé mm̃pie lõ, nyorbèè kɔ kpugi le lõõ. Sua lõõ le loo, yereba yii ne bu nyorbee. Sor o´dõõ wõ, m´mue kɔ a`lõ si nee dɔɔna ka tãn, Bari. Nee abà sor o´le nɔ kpo-kae nɔ̃ waa si tam Bari but abà sor o´para yere kàrà bèè nèè, nèè ãã kẽn, lõ o´dõõ pie sah dõõ lõõ néé nu ãã bèè yɔ sah à aa kẽn, ee tam. Bari wah si´a na ghe nɔ bèè waa lɛla ye lõ gha, é ba taaghàn, pye sor bee é bèè kue or kẽn é bèè sie gara kii, lõ a´sua nu aa ye yɔ, nee ina. But sor a´naa sua, ã dõõ kɔ pye-sor ba si´ne bẽ yor kɔ numa ã ye dõõ é, ye wuga ã a´doo, sira ye ka, álé dõõ, ã, nua. ye ka ã´e, dõõ à, sàà ye ka, pya bẽ ye téh, ale bae kàà mã or pye sor ba bɔ nu taa éé- kàà mã, é sibe kpɛ kpuezi lõ e´wa nu zuma lõ Pye-sor, kwene mii, naa ye le na lõõ leele, ba yere dee kɔ AIDS nɔ aa ye yɔ´a. Pye-sor ba kɔ bu ye bia lõõ béé ye yɔ. Pye-sor kwene zia aa´bèè dé nɔ bèè nu i dè alõõ déé amà, ba yere pie lõõ, ãã lõ sor o´dé, aa lõõ ékpakuru, dɔ lõõ zia é lu ã fõh ama, dɔ lõõ nya-éé, baa yere pie tɛn dɛdɛn-ee and lõ nu´a naa aa pèè sor Õ yira lõõ kaa ama sor nya-éé é duma, ɛɛ waa si'wéé kpaa a'dé'a, a'be͂e͂ netaaghàn bu, sor pya ne͂e͂ nee dãn be͂e͂ loo ba kɔ alu ba nua de͂. É'o be͂e͂ de͂, pie be͂e͂ le͂ gàrãgà lõõ e͂ sor sii lɛ̃ɛ̃n yɛɛ nyorbe͂e͂ boo ãã dɔ'a a'su lõ nu su duma abà-sor sah su nyuma, ãlõ ébébe͂e͂ si we͂e͂ kpàà a'dé, su dãn maalõ, a'dõ kɔ lo nu a'obeasi yii bu a'lõ be͂a netaaghan bu Pye-néé a'ere abue bu ayà é m'a dàh nee surèh, nɔ be͂e͂ o'dãb su sureh sah sereken, o'tɛ̃ng, sor waa tɛ̃ngha, o'bui mia maa, tɛng nua ini-nii, o'bui mia maa su lɔ̃n lõõ. Loo nu a'be͂e͂ gɔr aa'loo, o'ɛgɛrelõõ sah ɔn é yerebà aneh nyorbe͂e͂ ẽ lɛɛ lõ ayɔloo bu; dɛnɛ bu'a agu'ɛ ã, efü dɛdɛ̃ɛ̃n ee kuma kẽn, õ'si beghadõõ buakpò. Zugunu zugunu nu é ayi ghi bu'a, é aa bu. Sigha pya lõ tãm ama, ii bia nɔ aba pie beke, lõõ su pya lo nu su dããn nu o'dããn ẽ yere nee ba ineh. Ẽ lõ õõ dãb su pya lõ nu, ba hu̠u̠n neh ba garagara o'taa, yereba aneh. Garagara si alɛɛ taun, bu̠u̠n si a'lɛɛ tam. Pye sor é o'ɔn kwene paracetamol aya kɔ asuu pie wa ɔn ẽ, lõ o'bee taa garagara sah ɔn unaa yere wɔ, ẽ yereba a'neh nɔ be͂e͂ a'lɛɛ'a akɔm lóó, lɛɛ maa ayɔlõõ, kèrè bã bẽẽ su tããn nua pye sor naa yii alõõ; tam garagara si garagalõ. A'lẽ pya abɛ̀m be͂e͂ lu sah kɔ baa'e͂ baa i'tɔ or ba é baa loo. Tɛma loo garagara é'alẽ bu obɛrɛ ále lóó o'bẽẽ tãa é ale bu akpa'a, be͂e͂ ye òbarà, alẽ sor o'dã atããbasi amà, aa nee tããn sah ba neh tããn, nyorbe͂e͂ alɛ ere nu alɛ si nee bu akpà néé. So sor ba su tããn nua, alɛ aa; kèrè e'e͂e͂ lu maa-ee or lõ bae lɔ a'teera tɛɛn ɛghɛne abàsor, dõõ sor ba kɔ ba ne tããn belt, tããn ayong maa, tããn bu akpo, tããn lõõ kama, e'ba kɔ ba neh ã Sor lõ nu ama ale gara ghilõõ or wãã taa pya lo nu'a, Bari é le nee ahoo. Meh naa ere kwene zii néé ã Bari naa le lõõ, but kẽn o'neh de͂e͂ doo'a, a'dõó kɔ lõ nu ã wenɛ ba ayii lõõ. Bu lõ kèrèkẽn ama, nɔ a' ere pya pu'in or abu'abe͂e͂ or akeere è nyornee dɛmɛ lõ abõh pya lõ néé. Sah waa be͂e͂ ere dãn beelõõ kü lõõ nu, a'dõõ kɔ a'waa ba a'dõõ ã lɛɛ lõõ. Ba naa sikẽn bib na kɔ, buu m'be͂e͂ ina lõõ lõõ gbara ale lõõ bueh iya meh a'be͂e͂ dõõ. Pya nu alu yereba é sor o'ere, o'sar o'ere bàa nu adoowo ẽ a'lu néé abõh néé ãle bü si lõõ lõ. Ere zii néé é ãlu néédam bie. Sa maa néé kɔ dam-bie a'kẽn, ba kérè kɔ aba pya su nu ɛm'ma si nɔ ãlu néédam bie ã. Pya bõh néé, aa bu lõõ si déé mm-pie dɔ loo neh, neh li-téh néé dɔ loo néé a'su pie nem, ba be͂e͂ wa kérè dam'bie bu ali si lõõ. But maa néé sor ba dãn dambie ani-éé, ba mue nua aba pya ɛm'ma nɛm si O'su lo ka'm gbãn loo lo nu ma, su omo', su é mii-beke nua, o'su lõõ ka ama nua, su a'kɛa nua, ba egara kẽn, ee ba kérè pya dam'bie. Pya bõh néè, ee pya dam'bie, é bu loo si de͂e͂ ba kɔ ba baa lõõ néé or pya maneh nwii néé'm, yibe abà ama dam'bie ba we͂e͂ wa kérè. Meh sar alii ii dãn na be͂e͂ lõõ i'tãp lu'e Lõõ dɔɔna, nyorbee kɔ, i'baalõõ é le nu sah nyorne nu a'lu pyà nu. Dõõ kẽn Nigeria le nee dõ'm, ba baa lõõ nu alu le nu. Lo o'lu kaanà néé ba naa bu kɔ bu o'bɛɛ, ba naa bu kɔ bu o'lɔ̃ɔ̃n yɛɛ néé nɔ be͂e͂ o'pya su wa ákàtɛn ɛɛ-e͂e͂. Nu a'lee ba kɔ a'naa bien ghi. I be͂e͂ ere ba ken Saro-Wiwa, wiiwa, é abe͂e͂ le. Sor ã aa'kẽn, pya Nigeria, pya Ogoni ba mue yibe nu aa be͂e͂ dõõ sah kɔ a'lu kaana meh é ina lõõ dɛdɛɛn néé, naa kɔ ba aneh alɛ'a. Baa dõõ kɔ a' inaba pya ye wuga, iñaba pya ye nyorne ayà, pya lõ si loo kén alɛ aa meh ba kü kẽn maa ɛɛ. But de͂e͂ ni-éé pya lõõ ba be͂e͂ kɔ ba naa yiga'e, ba nãã dõ amà nɔ ba yira be͂e͂ dé nu be͂e͂'a. Lõ ba be͂e͂ su zii'inu kɔ ba mmeh lõõ pya Ogoni, a'laba ba yire be͂e͂. Ba nãã yiga na kɔ ã ina lõõ pya lõõ, é alu lõ Ogoni ã; ba kɔ a'laba nɔ ba dõõ represent lõ Ogoni ã. Ba aa, ba nee yiga kɔ a'ina i'kpããn. Sor ba'e aarà, lo o'bee kɔ-ue, ba kɔ o'kɔ ue si pya mene, o'kɔ-ue si pya gbene néé. É nu'm ba kɔ nu dɛdɛ̃ɛ̃n bui meh a'inaa le abà lõ